sa nge tegema hati ni kishaka na kiswahili, aahh utwera kishaka mvia ndula ilifo umbani na mfere na vnala wote lugha tafouti tafou kwasabau shee vatambuka na mkokote fungurika ve kana vandua kap boka teta vo ndigwa sunavo kwadua ngeresa kulangua kisukuma kulangua ku wasi lakini msangeta woo sana sana ni kishaka na ndo na kiswahili